يعني نعتبر انه عصير الليمون بالنعناع هو افضل <hesitation> مشروب انا بحبه وسهل كتير انك تعمله يعني بتجيب الليمون بتغسلها كويس وتنضفها وتجيب النعناع وتغسلها وتنضفها وتحطهم في الخلاط وتزود عليهم الماية والسكر وبتضرب لبين ما يصير القوام كله يعني يختفي الليمون ويصير القوام متل قوام العصير وتصفيه وتشربه بالهنا